binadamtin wan siyeden dursaah bines bisan chafurra ummamte, bisan chafura ummamte bisan naden dargeteni ,nadeni gar nadenitin nadentin ilman umamte, viungo naf ilmanin sun umamte, yaani takatakan umame, wainin gudetet ilman itate, ilmantun kanan inama kummanah itate tanan aminen abbaf hadinen fokate, akanan kasa bati dub wan akanantun lila gadbatih.